أشرب حوالي اثنين لتر من الماء في اليوم، يعني تقريبا أربعة عشر لتر في الأسبوع، أحاول دايمًا أني أكون شاربة ماء خاصة في الحر، أحيانًا أضيف ليمونة عشان أغير الطعم، وأحيانًا أعصر معاه بقدونس ، وأحيانًا أحط قرفة وقرنفل أو هيل أو أي شيء من المنكهات.